أكبر مشكلة تواجه العالم اليوم هو التغير المناخي له تأثير واضح في كل مكان، ارتفاعات درجات الحراة، ذوبان الجليد وزيادة الكوارث الطبيعية مثل الفيضان والجفاف، التغير المناخي يهدد حياة البشر والحيوانات على حد سواء ويؤثر على الزراعات والاقتصادات، الحلول تحتاج إلى تعاون عالمي وجهود مشتركة لتقليل الانبعاثات الضارة والبحث عن مصادر طاقة مستدامة.